छोटा सी कट या खरोंच की देखभाल करण का खातिर हमके वे पर सुरक्षित ढंग सी दवाई लगाई चेन्दी, वे म एंटीसेप्टिक कु यूज़ करियु चेन्दु ताकि ऊ ज्यादा घाव नह बनू, और हमके वे के पानी सी बचाए के रखयु चेंदू अर वे की देखभाल करी चेन्दी ताकि ऊ जल्दी ठीक वे जाऊ और ज्यादा बढ़ी के कुई इंफेक्शन न करु।